ס'דא פייגלעך וואס זיי כאפן זייער עסן ביינאכט ווי צום ביישפיל די אוול און די וועג וויאזוי זיי טוען עס איז זיי האבן זייער א גוטע זע-קראפט ביינאכט און אויך א סענסיטיווע קראפט צו הערן און זיי קענען זייער גוט טרעפן זייער עסן.